जैसे अगर बाढ़ आ जाएगी तो सबसे पहले तो हम उच्ची जगह चले जाएंगे। फिर अगर कोई बचाने आएगा तो बच जाएंगे अगर नहीं आया तो फिर बह जाएंगे।